A kpab a moi, a mobsa, a tauna, a maak a ngyanga a boobsa, a amsok ngimas dari moi a sittin sabain. A nyim, a kpab, a moi a mobsi a tauni, a maak a ngynaga, a boobsa, a amsok ngimas, dari moi a tamanin. a nyim, a kpab, a moi, a mobsa, a tauni, a maak a ngyanga, a woobso amsok, ngimas təma dari moi a tamanin. a nyim, a kpab, a moi, a mobsa, a tauni, a maak a ngyanga, a woobso amsok, ngimas təma dari moi a chasa'in. a nyim, a kpab, a moi, a mobsa a tauna, a maak a ngyanga, a abwoobsa a amsok təma dari mobsa. kenang, dari mobsa a nyim eee. Ngimas ngimas dari dari kwal mobsi sibi dari mobsi kenang ni nyim, a kpab, a moi a mobsa, a təuna, a maak, a nyanga, a boopsa amsonyim ngimas təma a ashirin kman dari mobsa a ashin